मुइ यापन बारीयामा बहुते किसिमक फल्फुल हसे गाछ सबह रोपले बणसु । हसे ओकरमा मुइ लगभग लगभग देउनकही सबेदिन पानी बरोइ हससु उहे गछवमा हसे फुलवमा सबह ।